ⴽⵓⴷⵓ ⵡⴰⵔⴰⵀⵉ ⵀⵉ ⴷⴰⵉⵏⴰⵜ ⵡⴰⵔⴰ ⵊⴰⵓⵀⴰⵔⴰⵜ ⵉⵏⴷⴰⵍ ⴰⵍⴰⵉⵎⵉⵏ ⴷⵓⴳⵀⴰⵍ ⵙⵓⴼⵔⴰ ⴷⵓⵏⵢⴰ cⵡⴰⵀⵉⵏ ⵡⴰⵜⵓⴽ ⵜⴰⵣⴰⵀⵉⵔⵉⵜ ⵎⴰ ⴰⵏ ⵡⴰⵍⵉⵏ ⵉⵇⵍⴰⵍⵉ ⵜⴰⵎⵓⵀⵉⵙ ⵙⴰⵔⴰⵜ ⵙⴰⵔⴰⵜ ⵎⴰⵇⵇⵓⵔⴰⵏ ⵏⵉⴷⵏ ⵉⵍⴰⵀⵉⵎ ⵎⴰⴽ ⴷⵓⵎⴰⵀⵊⵉⴰⵀⴰⵜⴰⵏ ⴷⴰ ⵙⵀⵓⵀⴰⴷⴰ ⵀⵓⵔⵔⴻⵢⴰⵜⴰⵏ ⵎⴰⴽⴽⵓⵔⴰⵏ ⵜⴰⴽⴰⴷⴷⵓⵏⵢⴰ.